Zaho zalahy namezan̈ao kadô faran̈y raha tsara fo e, karàha hain̈ao ren̈y feky oe ino raha ten̈a tiako, manamia mersy amin̈ao feky zaho amy raha in̈y e, hain̈ao tsara mizaha raha mamparavoravo zaho, an̈ao ndraiky mbala amezako raha ten̈a tian̈ao koa an̈ao andra raiky an̈y.